والله ياخوي تنظيم الكتب يعتمد على كيف تفظل الأمور تكون مرتبة، وومكن تسويها بأكثر من طريجة ممكن تلاتبها حسب الحجم أو النوع أو اللون، لكني أفظل ترتبها حسب الإستخدام، الكتب اللي تجراها كثير خليها في الأمام، واللي ما تحتاجها خليها بعيدة شوي.